қайырлы күн құрметті әріптестер
құрметті депутаттар баршаңызды тіркеуден өтулеріңізді сұраймын
уважаемые депутаты прошу всех вас пройти процедуру регистрации
жұмысымызды бастау үшін қажетті кворум бар
мәжілістің жалпы отырысын ашық деп жариялаймын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
жоқ жоқ болса онда күн тәртібі бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
күн тәртібі бекітілді
құрметті әріптестер енді күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға көшеміз
бірінші мәселе қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне цифрлық технологияларды реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы заңының жобасы бойынша қорытынды әзірлеу жөнінде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
і рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
аталған заң жобасы мемлекет басшысының екі мың он тоғызыншы жылғы екінші қыркүйектегі сындарлы қоғамдық диалог қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі атты қазақстан халқына жолдауын іске асыру мақсатында әзірленген
заң жобасы цифрлық технологияларды енгізуге және дамытуға сондай ақ цифрлық технологияларды блокчейнді үлкен деректерді цифрлық активтерді және басқаларды
қолданумен байланысты қоғамдық қатынастарды реттеуге ақпараттық коммуникациялық технологиялар саласындағы жобаларды іске асыру кезінде жағдай жасауға бағытталған
заң жобасы отыз сегіз заңнамалық актіге оның ішінде сегіз кодекске және отыз заңға өзгерістер мен толықтыру енгізуді көздейді
құрметті әріптестер
комитет осы заң жобасын жұмысқа алуға және ол бойынша екі мың жиырма бірінші жылдың он жетінші ақпанына дейін қорытынды әзірлеуге дайын
қолдауларыңызды сұраймыз рахмет
рахмет нұртай салихұлына сұрақтарыңыз
жоқ жоқ болса онда қаулының жобасы бар сіздерде сол бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
қаулы қабылданды
келесі мәселе екі мың он екінші жылғы үшінші мамырдағы люксембургте қол қойылған хаттамамен енгізілген өзгерістерді ескере отырып екі мың сегізінші жылғы жиырма алтыншы маусымда астанада қол қойылған
қазақстан республикасының өкіметі мен люксембург ұлы герцогтың өкіметі арасындағы табыс пен капиталға салынатын салықтарға қатысты қосарланған салық салудың болдырмауы
және салық салудан жалтаруға жол бермеу туралы конвенцияға толықтыру енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы қазақстан республикасы заңының жобасы бойынша қорытынды әзірлеу жөнінде
бұл мәселе бойынша сөз қаржы және бюджет комитетінің төрайымы депутат қарақұсова гүлжан жанпейісқызына беріледі рахмет
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
аталған заң жобасы мәжіліске нөмір бір мың жетінші үкімет қаулысымен екі мың он тоғызыншы жылғы отызыншы желтоқсанда енгізілді
хаттамамен дивидендтердің нақты иесі үкімет немесе орталық немесе жергілікті органы орталық банкі немесе толығымен өкіметке тиесілі
кез келген басқа мекеме болып табылған жағдайда табыс көзі болып табылатын мемлекетті дивидендтерге салық салудан босату көзделуде
жалпы хаттама үшін қолайлы жағдайлар жасауға ынтымақтастықты нығайтуға және салық салу мәселелері бойынша ақпарат алмасу арқылы екі мемлекеттің салық қызмет ынтымақтастығын кеңейтеді
қаржы және бюджет комитеті заң жобасы бойынша екі мың жиырмасыншы жылғы он жетінші маусымға дейін қорытынды әзірлеуге дайынбыз
қолдауыңызды сұраймыз
рахмет гүлжан жанпейісқызына сұрақтарыңыз
жоқ онда қаулының жобасы бар сіздерде сол бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
келесі сұрақ еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелінген тауарларды отыру тетігі туралы келісімді ратификациялау туралы қазақстан республикасы заңының жобасы бойынша қорытынды әзірлеу жөнінде
бұл мәселе бойынша да сөз депутат қарақұсова гүлжан жанпейісқызына беріледі рахмет
құрметті төраға құрметті әріптестер
аталған заң жобасы мәжіліске нөмір бір мың он алтыншы үкімет қаулысымен екі мың он тоғызыншы жылғы отызыншы желтоқсанда енгізілді
заң жобасы еуразиялық экономикалық одақтың кеден аумағындағы соның ішінде үшінші елдерден импортталатын бақылауды қамтамасыз етуге бағытталған
келісімді ратификациялау әзірленген
қаржы және бюджет комитеті заң жобасы бойынша екі мың жиырмасыншы жылғы екінші маусымға дейін қорытынды әзірлеуге біз дайынбыз
қолдауыңызды сұраймыз
рахмет қарсылықтарыңыз жоқ болса онда осы сұрақ бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
келесі сұрақ еуразиялық экономикалық одақ пен қытай халық республикасының кедендік шегаралар арқылы өткізілетін халықаралық тасымалдағы
тауарлар мен көлік құралдары жөнінде ақпарат алмасу туралы келісімді ратификациялау туралы қазақстан республикасы заңының жобасы бойынша қорытынды әзірлеу жөнінде
сөз депутат қарақұсова гүлжан жанпейісқызына беріледі рахмет
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
аталған заң жобасы мәжіліске екі мың он тоғызыншы жылғы отыз бірінші желтоқсанда өкіметтің қаулысымен енгізілді
аталған келісімде ақпарат алмасуды жүзеге асыру және еуразиялық экономикалық одақ пен қытай халық республикасының аумағында кедендік операцияларды ықпал етеді
қаржы және бюджет комитеті заң жобасы бойынша екі мың жиырмасыншы жылғы жиырма төртінші маусымға дейін қорытынды әзірлеуге дайынбыз
қолдауыңызды сұраймыз
рахмет гүлжан жанпейісқызына сұрақтарыңыз жоқ болса онда қаулының жобасы бар сіздерде сол бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
құрметті әріптестер келесі мәселе қазақстан республикасы мен бразилия федеративтік республикасы арасындағы адамдарды ұстап беру туралы шартты ратификациялау туралы қазақстан республикасы заңының жобасы жөнінде
баяндама жасау үшін сөз қазақстан республикасының бас прокурорының орынбасары марат мұратұлы ахметжанов мырзаға беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті депутаттар
бүгінгі таңда бразилиямен қылмыстық салада үш негізгі шарт жасалды
бұл екі ел арасындағы өзара сенімдікті білдіреді
бүгінгі бүгін сіздерге адамдарды ұстап беру туралы шартты ратификациялауды ұсынып отырмыз
шартқа екі мың он екінші жылда жылдың жиырмасыншы маусымда нұр сұлтанда бразилияның әділет министрі қол қойды
қазір екі ел арасындағы байланыс жоғарғы деңгейде
сауда айналымы бір мың
екі мың он тоғызыншы жылы он үш пайызға өсті
екі мың он алтыншы жылдан бері екі ел арасында визасыз тәртіп қатынастары жасалған
енді шарттың өзіне келсек ол іздеуде жүрген адамдарды қылмыстық жауапқа тарту және сот үкімін орындау үшін экстрадициялау мәселелерін шешеді
егер адам қазақстанда қылмыс жасап бразилияда жасырынып жүрсе ол қамауға алынады және қазақстанға ұстап беріледі
дәл осылайша егер қызмыскер қазақстанда жасырын жүрсе біз бразилия тарапына адамды экстрадициялауға міндетті боламыз
құжатта ұстап беру және одан бас тарту негіздері бекітілген
бүгінде бразилияда қазақстанның құқық қорғау органдарынан жасырынып жүрген адам жоқ
бізде де болса бразилияда органдарының іздеу салған адамдар жоқ
шарттың негізгі бір мақсаты алдын алу
бұл шарт қылмыс жасап бразилияда жасырынып жүрген адамдарды қайтару үшін қажет құқықтық құрал болып табылады
жалпы шарт үлгілі негізде жасалған
бүгінгі таңда шетелмен осындай жиырма бір екі жақты шарттар бар
жақын арада біз осындай шарттарды аргентинамен перу доминикана кипр малайзия және грециямен келісімдерге қол қоямыз
халықаралық шарттар туралы заңға сәйкес шарт ратификациялауға жатады себебі азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына тікелей қатысты
заң жобасын қабылдау әсерге әкелмейді
экстрадиция үшін екі мың жиырмасыншы жылда бюджетте қаражат көзделген сол себептен қосымша ешқандай і шығын талап етпейді
заң жобасын құрметті депутаттар қолдауларыңызды сұраймыз
назарларыңызға рахмет
рахмет баяндама аяқталды
енді құрметті депутаттар сұрақ беру рәсіміне көшеміз
сөз депутат бопазов марат дәрібекұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
мен заң жобасын қолдаймын және әріптестерімді де қолдауға шақырамын
дегенмен де бір і мәселені анықтап алғым келеді
құрметті марат мұратұлы
шарттың алтыншы бабы бірінші тармағының талаптарына сәйкес ұстап берілген адам сұрау салушы тараптан сұрау салуда көрсетілмеген қылмыстар үшін ұсталмайды немесе сотталмайды
бұндай талап ұстап беру туралы барлық үлгілік шарттарда бар
сонымен қатар мені мынандай мәселе қызықтырып отыр мысалы қазақстан ұстап беру туралы сұрау салуда адам ұрлық жасады деп күдік келтірген жөнінде көрсетті
алайда адам еліміздің аумағында болған кезде оның іс әрекеті тонау деп қайта сараланды
ал сұрау салуда тонау туралы көрсетілмеген
айтыңызшы мұндай жағдайда адамды тонау үшін жауаптылыққа тарту рәсімі қандай болады рахмет
ы рахмет сұрағыңызға
өте бұл әрине осы ы қылмыс жасалғаннан кейін сұрау түскеннен кейін адамды і түскен кезде жаңағы сіз айтқандай егер ол ы ұрлықпен
ал бірақ та мынау ы мұқият қараған кезде тергеудің мән жайын қараған кезде ы ол ы жаңағы ы ұрлық емес тонау болуы мүмкін
ы ол кезде біз осы көлемде жаңағы факті өзі бар ы дәлелденген сол басқа квалификация жасай береміз

қосымша сұрау керек жоқ
егер басқа қылмыс жасалыватса жаңағы тонаудан басқа адам өлтіру не болмаса ы ол мән жайды белгіленіватқан қылмыстар болса онда қосымша ы сұрау жіберіп оны қосымша тартуға рұқсат аламыз қылмысқа тартуға
рахмет і сөз депутат қаракен құралай әнуарқызына беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
уважаемый марат муратович
согласно пункта один статьи восемь договора запрашиваемое лицо обладает на территории запрашиваемой стороны всеми правами и
и гарантиями предусмотренными ее законодательством в том числе право на защиту на адвоката а в случае необходимости и на переводчика
вместе с тем в казахстане запрашиваемое лицо может получить гарантированную государством юридическую помощь бесплатно
а каковы условия предоставления юридической помощи в бразилии
получит ли наш гражданин в этой стране равнозначную правовую помощь спасибо
спасибо за вопрос
э да действительно прежде чем заключить договор мы анализируем э проводим анализ законодательства той стороны с которой мы заключаем договор
если хоть какие то есть намеки что пострадают права наших граждан мы не заключаем договор обратна и та сторона
поэтому все эти вопросы предусмотрены
кроме того необходимо отметить что у нас есть уполномоченный орган дипломаты там которые прямая обязанность защищать права наших граждан в случае э чего воспользуемся их помощью
рахмет сөз і депутат омарбекова жанат әнуарбекқызына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
құрметті марат мұратұлы
шарттың он үшінші бабының үшінші тармағына сәйкес егер адамдарды ұстап беру туралы хабарламаны сұрау салынатын тарап алған күннен бастап алпыс күн ішінде
сұрау салушы тарап ұстап берілген адамды сұрау салынатын тараптың аумағынан алып кетпесе онда бұл адам күзетпен қамауда ұстаудан босатылады
осыған байланысты сұраушы тараптың аумағынан ұстап берген адамды шығару үшін алпыс күн жекілікті ме
егер тараптар аталған мерзімге үлгере алмаса қандай шаралар қолданылады
мхм сұрағыңызға рахмет
біздің қолданыстағы қылмыстық процедуралық заңнамада отыз күн белгіленген
біз мынау бразилияны алыс болғанымен осындай алпыс күн тағы да басқа мән жайлар бар
ал и мынау ы егемендік алғалы і біздің сұрауымыз отыз күн тәулікте бәрін ы реттеп алыватырмыз
иә бірақ та жаңағы сіз айтып кеткен і жағдайларда егер алпыс күнде алып кететін болмасақ тағы да қайталап талап жасауға біздің мүмкіндігіміз толық бар бірақ та ондай жағдайлар болмаған
жақсы рахмет
ы сөз депутат козлов евгений александровичке беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
уважаемый марат муратович
э статьей четыре договора предусмотрено основание для отказа в выдаче лица
одним из таких оснований является э то что преступление является воинским
э уголовным кодексом республики казахстан к воинским преступлениям э относятся в том числе и такие преступления как превышение власти злоупотребление властью
и такие преступления могут совершаться как гражданскими лицами так и военнослужащими
и получается что за аналогичное преступление одно лицо может быть выдано а второе лицо то есть военный человек который принял присягу он выдаче не подлежит
и в связи с этим э поясните пожалуйста э почему договором предусмотрено такое ограничение в отношении лиц совершивших воинские преступления
и является ли это международной практикой или каждая страна сама устанавливает вот эти ограничения в выдаче лиц рахмет
спасибо за вопрос
ну вы понимаете наверно у нас есть понятие воинские преступления и есть именно только с свойственно воинским преступлениям например оставление командиром военного корабля э она только если воинское преступление квалифицируют или дезертирство
но в то же время злоупотребление или другие оно как и гражданские и военными квалифицируется одинаково
но в связи с тем что у нас в уголовно процессуальном кодексе есть запрет на выдачу лиц военнообязанных совершивших воинские преступления то здесь мы предусмотрели что эти лица не будут выдаваться
түсіндім сөз депутат махамбетов мансұрхан махамбетұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
құрметті марат мұратұлы
шарттың төртінші бабында ұстап беруден бас тартудың негіздерінің бірі ретінде кез келген тараптың ы заңнамасына сәйкес қылмыс мерзімі өтіп кетуі болып табылатыны көрсетілген
алайда қазақстан республикасының қылмыстық процесстік кодексінің талабына сәйкес
қылмыс мерзімінің өтіп кетуі
жаңағы мәселесі алдын ала тергеуде не болмаса сот өндірісінде болмаса
сот талқылауында шешілетіні белгілі
осыған орай шарттың аталған ы нормаларын іс жүзінде яғни практика барысында қолдану тәртібін түсіндіріп беріп кетсеңіз рахмет
і сұрағыңызға рахмет өте орынды сұрақ
әрине бұл әрбір ііі қылмыстық істің өзінің ерекше мән жайлары болуы мүмкін жаңағы қылмыстың мерзімі өтіп кету сондықтан қажет болған кезде біз ы қосымша ы иә құжаттарды талап етеміз
сол кезде ол не себептен тоқталымға алынды ма алынбады ма не болмаса ы жасырын жүрді ме ы қылмыскер солардың мән себептерін қарап
ы жаңағы ол тоқталуға алады ма алынбайды ма осы манда жаңағы мерзім өтті ме өтпеді сол кезде баға береміз де егер келіспеген кезде қосымша талап қоямыз
рахмет ы сөз депутат суслов александр васильевичке беріледі
э спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
уважаемый марат муратович
согласно нормам статьи девять договора запрашивающая сторона не должна подвергать выданное лицо смертной казни пожизненному лишению свободы
как мы знаем из открытых источников информации статья пять конституции бразилии запрещает смертную казнь или пожизненное лишение свободы
бразильский кодекс наказания устанавливает тридцать лет как максимальный э срок лишения свободы
все осужденные используют э э постановление о возможности освобождения после отбытия одной трети э срока лишения свободы
в нашей стране с две тысячи третьего года действует мораторий на э смертную казнь и как альтернатива этому наказанию применяется пожизненное лишение свободы
у нас осужденный к пожизненному лишению свободы не подпадает под амнистии и должен отбывать двадцатипятилетний э срок лишения свободы до получения возможности просить об условно досрочном освобождении
то есть можно полагать что наше действующее законодательство в сфере уголовного наказания более суровое чем э бразильское право
поясните пожалуйста э с учетом различий национальных законодательств э как республика казахстан и федеративная республика бразилия э будут решать вопросы выдачи лиц которые разыскиваются по особо тяжким преступлениям спасибо
мхм спасибо за вопрос
э мы здесь предоставляем гарантии что э наше законодательство не должно ухудшать э положение которое предусмотрено запрашивающей стороной
то есть у нас э действительно максимальный срок при совокупности и при замене э не не должен превышать двадцать пять лет лишения свободы если то есть максимально оно будет в сторону улучшения
прав этого гражданина использоваться
смертная казнь у нас запрещена э мораторий и в том э мы даем гарантии что те пожизненные и смертную казнь мы не будем применять в отношении выданного лица
остальное будет действовать в соответствии с нашим действующим законодательством
то есть вот э вопрос был я так понимаю в бразильском кодексе используется возможность постановления когда одна треть э этого срока лишения свободы это возможность э досрочного да
да досрочно у нас же я так понимаю не попадают под амнистию те кто пожизненно и вот этот двадцатипятилетний мы срок лишения свободы идет по полной да от начала до конца
вопрос понятен
мы если приговорим пожизненно тогда будет не будет распространяться да
если мы приговорим у нас максимальное двадцать а по совокупности двадцать пять то эти институты будут действовать
это только относится одна третья когда человек приговорен пожизненно
понятно то есть если пожизненно то он будет руководствоваться э законодательством республики казахстан и на него не будет распространяться
та норма которая работает в бразилии когда после отбытия одной трети срока лишения свободы он имеет право
совершенно верно но пожизненно мы не можем применить потому что мы взяли обязательство что э в отношении выданного лица
пожизненный приговор не будет то есть будет приговор не более двадцати пяти лет и все вот эти
эти самые смягчающие обстоятельства будут применены
понятно спасибо
сөз депутат қаратаев фахриддин әбдінабиұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
құрметті марат мұратұлы
ұстап беру туралы кейбір халықаралық шарттарда жасына байланысты оның ішінде кәмелетке толмағандарды ұстап беруді кейінге қалдыру мүмкіндігі көзделген
бұл шартта сұратылып отырған адамның жасы бойынша кейінге қалдырудың мұндай негіздемесі көзделмеген
осыған байланысты менде мынадай сұрақ туындап отыр
қылмыс жасады деп күдікті болған кәмелетке толмағандарды екі елде де ұстап беру ерекшеліктері қандай
сұрағыңызға рахмет
і кейбір елдерде бұрын біз і екі шартқа қол қойған ол ы қылмыстық жаңа қылмыстық процессуалдық кодекстерінде осы көзделген отсрочка деген
і ол әлгі жаңағы біз ы басқа елдермен неткен кезде
жасына байланысты ыыы денсаулығына байланысты
бізде ол да қарастырылған бұл жерде иные деп
сол кезде екі жақтың келісім бойынша егер жаңағы міне біз алпыс күн деп отырмыз бразилиямен отыз бардық ы ауру ы ауыр халде жағдайда жатса
медикалық құжаттар болса біз оны отсрочканы талап етеміз
жаңағы осы сіз айтқан і мән жайларды бәрін екі жақты
бұл енді қатайып қалған ештеңе емес ол жерде келісім арқылы осы сұрақтардың бәрі шешіледі
рахмет ы құрметті депутаттар сонымен сұрақтарымыз аяқталды
марат мұратұлы рахмет сізге орныңызға отырыңыз
енді құрметті әріптестер қосымша баяндама жасау үшін сөз заңнама және сот құқықтық реформа комитетінің мүшесі депутат имашева снежанна валерьевнаға беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
қазақстан республикасы мен бразилия федеративтік республикасы арасындағы адамдарды ұстап беру туралы шарт екі мың он сегізінші жылғы жиырмасыншы маусымда астанада нұр сұлтан қаласында жасалды
шарт әрбір уағдаласушы мемлекеттің қылмыстық әрекет жасағаны үшін екінші тарап жауаптылыққа тарту үшін өз аумағындағы кез келген адамды немесе ұстап беруге алып келетін қылмыстары үшін
екінші тараптың соты тағайындаған сот өкімін өкімінің орындалуын қамтамасыз ету үшін сұрау салынатын адамдарды ұстап беруіне бағытталған
шартта екі елдің құзыретті органдарының ұстап беру мәселелері бойынша өзара іс қимыл жасау мәселелері регламенттеледі
құжатта ұстап беру шарттары ұстап беруден бас тарту негіздері өз азаматына қатысты қылмыстық қудалауды жүзеге асыру үшін қажетті шараларды қолдану туралы
адамды үшінші мемлекетке ұстап беру шарттары ұстап берілетін адам құқықтарының кепілдіктері толық айқындалған
сонымен қатар күзетпен қамауда уақытша ұстау беруді және уақытша ұстап беруді кейінге қалдыру ұстап берілген адамды транзиттеу шарттары белгіленген
қос мемлекеттің ұстап беру мәселелерінде тікелей өзара іс қимыл жасайтын құзыретті органдары айқындалған
шығыстар және өзара есеп айырылысу тәртібі мәселелері ескерілді
шартты ратификациялау қазақстан республикасы мен бразилия федеративтік республикасы арасында қылмыспен күресудегі ынтымақтастықты жетілдіруге ықпал етеді
осы құжаттың ережелері қазақстан республикасының конституциясына қолданыстағы заңдарына халықаралық құқық жалпыға
танылған қағидаттар мен нормаларына сәйкес келеді
заң жобасы жұмыс
заң жобасы жұмыс тобы мен бас комитетінің отырыстарында жан жақты қаралды
парламент мәжілісінің барлық комитеттері заң жобасы бойынша оң қорытындыларын берді
заң жобасын мақұлдап оны парламент сенатының қарауына жіберуді ұсынамыз
қолдауларыңызға қолдауларыңызды сұраймын назарларыңызға рахмет
рахмет снежанна валрьевна
енді құрметті депутаттар заң жобасын талқылауға көшеміз
сөз депутат бижанова гүлнәр қадыржанқызына беріледі
рахмет уважаемый нурлан зайроллаевич уважаемые коллеги
экстрадиция как один из видов правовой помощи в уголовных делах используется многими странами мира
данный институт постоянно совершенствуется
порядок выдачи становится проще сокращается число оснований для отказа в выдаче облегчаются административные процедуры
наряду с этим современные соглашения обеспечивают защиту основных прав человека включая право на убежище и защиту от преследования по признаку пола расы национальности вероисповедания или политических убеждений
рассматриваемый нами договор между республикой казахстан и федеративной республикой бразилия о выдаче лиц документ который учитывает все особенности современного международного правового регулирования в этих вопросах
его действие направлено на установление и укрепление двустороннего сотрудничества в сфере противодействия преступности и взаимодействия правоохранительных органов
несмотря на отсутствие лиц подлежащих выдаче на данный момент сторонами договор носит превентивный характер
необходимость его заключения вызвана прежде всего фактами интенсификации межгосударственных связей
отдельно стоит отметить что заключение соглашения о выдаче зависит в основном от степени доверия государств друг другу и как отметил докладчик от степени защищенности соотечественников взаимными нормами права
подписание международного соглашения с федеративной республикой бразилия в области уголовного права свидетельствует о возрастающем доверии наших стран
поэтому я поддерживаю ратификацию настоящего договора и прошу вас коллеги также поддержать данный проект закона
спасибо за внимание
спасибо гульнар кадыржановна
басқа талқылауға жазылған депутаттар жоқ
ы құрметті әріптестер талқылау барысында бір ғана ұсыныс түсті ол осы заң жобасын тұтастай мақұлдау жөнінде
басқа ұсыныстарыңыз жоқ болса онда осы ұсынысты дауысқа қоюға рұқсат етіңіздер
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
енді осы мәселе бойынша қаулының жобасы бар сіздерде сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
қатысып отырған жүз үш депутат жақтағандар да жүз үш депутат шешім қабылданды қаулы қабылданды
құрметті әріптестер келесі сұрақ
қазақстан республикасы мен бразилия федеративтік республикасы арасындағы қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек туралы шартты ратификациялау туралы қазақстан республикасы заңының жобасы жөнінде
бұл мәселе бойынша да баяндама жасау үшін сөз бас прокурордың орынбасары марат мұратұлы ахметжанов мырзаға беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті депутаттар
ендігі ұсынылып отырған шарт қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек туралы
шарт жаңағы айтып кеткендей он сегізінші жылы ы нұр сұлтан қаласында қол қойылған
бұл халықаралық құжатқа екі ел арасындағы қылмыстық сала бойынша құқықтық көмектің негіздері тәртібі және басқа мәселелер көзделген
шартта күдікті мен айыптаушының кінәсін дәлелдеу үшін қажет тергеу амалдарын жүргізу жолдары өзара құқықтық көмек көрсету тәртібі мен жағдайлары тиісті сараптамалар жүргізу айғақтар алу мен беттестіру жүргізу
қылмыстық активтерге тыйым салу және оларды елге қайтару қамауда отырған адамдарды уақытша беру көмек көрсетуден бас тарту негіздері бекітілген
жалпы шарт үлгілі негізде жасалған
бұндай шарт біздің жиырма тоғыз елмен жасалды
оның ішінде ақш мемлекеті бар ұлыбритания болгария тағы да жаңа басқа мемлекеттер
кезекті кипр мен басқа мемлекеттер қарастырып жатырмыз
халықаралық шарттар туралы заңға сәйкес шарт ратификациялауға жатады
оны ратификациялау әлеуметтік экономикалық және саяси теріс салдарды әкелмейді
осыған орай заң жобасын құрметті депутаттар қолдауларыңызды сұраймыз
рахмет енді құрметті депутаттар сұрақ беру рәсіміне көшеміз
сөз депутат смағұлов асылбек айжарықұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
құрметті марат мұратұлы
ақпарат алмасу ы қылмыстық істер бойынша құқықтық көмектің маңызды түрлерінің бірі болып табылады
ы сұрау салынатын мемлекеттен ақпарат алудың әртүрлі
әртүрлі негіздер мен құралдар бар екенін білеміз
ы мәселен бұл ы мемлекетаралық ыыы ақпараттық деректер ыыы банкін құру мен дамытуға бағытталған ақпарат алмасу саласындағы келісім болуы мүмкін
осыған байланысты айтыңызшы осы біздің еліміз бен бразилия федеративтік республикасы арасында жоғарыда аталған интеграцияланған дерекқорды құру жоспарда бар ма
енді біз екі жақпен жоқ ондай не бірақ та
осы біз интерполға біз де бразилия мемлекеті де кіреді сол жерден ақпарат алмасу аламыз ы керекті деректерді
егер сол интерполдың базасында бразилияның азаматтарының жасырынып жүрген не болмаса і қажетті көмек ететін болса біз ы міндетті түрлерде оларға хабар береміз
рахмет ы сөз депутат имашева снежанна валерьевнаға беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
уважаемый марат муратович
в статье одиннадцать говорится что запрашивающая сторона может запросить проведение заслушивания посредством видеоконференции
запрашиваемая сторона может согласиться с проведением заслушивания посредством видеоконференции
в последующем компетентный орган запрашиваемой стороны вызывает лицо которое должно быть заслушано в соответствии со своим законодательством
скажите пожалуйста как часто в делах о взаимной правовой помощи по уголовным делам
проводятся заслушивания посредством видеоконференции
и насколько этот инструмент является действенным механизмом выяснения обстоятельств
и каковы сроки заслушивания лица
наше уголовное законодательство в рамках модернизации основ правоохранительной деятельности мы внесли эту норму в пятнадцатом году
она действует то есть по мере необходимости э мы э значит проводим э и допросы и другие следственные эээ действия путем видеосвязи видеоконференции
в том числе полностью она регламентирована действующим законодательством уголовно процессуальным кодексом и там четко описаны эти ситуации
но она сейчас я не могу статистику привести но в случае необходимости она используется и ложится в основу доказательства как э факт
проведения следственных действий
спасибо сөз депутат унжакова ирина сергеевнаға беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
уважаемый марат муратович
э в девятой статье договора э предусматривается возможность временной передачи э лиц находящихся под стражей на период проведения следственных мероприятий
допустим мы такое лицо из бразилии запросили и находясь в казахстане оно совершило еще одно преступление
поясните пожалуйста вот в таком случае как э будет наказываться как будет возлагаться ответственность на такое лицо за новое преступление совершенное на территории нашей страны
потому что если следовать букве договора то мы можем сделать запрос только после того как он отбыл наказание в своей стране
вот за это время не истечет э срок давности и не избежит ли это лицо в целом ответственности спасибо
э спасибо за вопрос
нет я сразу сказать что не избежит потому что есть предусмотренные уголовно процессуальным законодательством основания приостановления когда прерывается срок истечения давности
то есть нахождение в другой стране или
ненахождение в нашей стране является основанием для прерывания и когда э срок который положен для истечения срока действия не будет
кроме того другие есть э способы
мы можем если он действительно э находясь ну в следственном изоляторе совершил убийство провести здесь следственные действия и после этого направить
по его просьбе э в бразилию и там он будет отбывать наказание
спасибо ы сөз депутат жабағиев қожахан көкірекбайұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
құрметті марат мұратұлы
талқыланып отырған шарттың жиырма екінші бабында көмек туралы сұрау салудың мазмұнына қойылатын талаптар көрсетілген
осы баптың үшінші тармағына сәйкес сұрау салу шақырылған адамның құқығы бар төлемдер мен өтемақылар туралы ақпаратты қамтуы тиіс
запрос должен в себя включать информацию о выплатах и компенсациях на которые вызванное лицо имеет право
мұнда қандай төлемдер мен өтемақылар туралы айтылған және олар не мақсатта сұратылады
шақырылатын адамның өзі қандай да бір өтемақыларды талап етіп олардың мөлшерін айқындай алады ма рахмет
ы рахмет сұрағыңызға
ыыы бұл жерде ы егер ол қажет болса тергеу амалдарын біздің мемлекетте жүргізетін болса біз оны бразилиядан адамды шақыртуға бізде і толық мүмкіндік бар
бірақ та сол кезде біз оған
осындай кепілдік береміз ы жаңағы авиабилетін осы жерде тұратын тұрмысын жаңағы тамағын ы өтемақысын төлеуге
енді әрбір жағдайлар болады сол жерде қосымша мысалы егер былай енді бразилия москва
астана деп ұшып ы нұр сұлтан деп ұшып келіп бірақ та ол жерде ы жаңағы м ы әуежайдың жағдайы болмай ол басқа елдер арқылы келген кезде
сол қосымша талап етуі мүмкін осы билеттің басқа бағасы не болмаса мән жайлармен
оны әрбір
жайтта жеке қараймыз
жақсы рахмет сөз депутат өтемісов шавхат әнесұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
құрметті марат мұратұлы
согласно пункта два статьи девять договора
запрашивающая сторона несет ответственность за безопасность переданного лица и берет обязательства по содержанию данного лица под стражей
таким образом в договоре речь идет только об обеспечении безопасности переданного лица находящегося под стражей
тут все понятно
вместе с тем договор также предусматривает возможность привлечения
свидетелей и иных лиц
при этом э условия обеспечения их безопасности нигде не прописаны
в связи с этим у меня следующие вопросы
как будет обеспечиваться безопасность свидетелей и иных лиц
ведь в законодательстве нашей страны есть перечень лиц подлежащих государственной защите при наличии достаточных оснований что им угрожают убийством или иными опасными действиями и
будут ли наши граждане
проходящие как свидетели по тому или иному э делу в бразилии находиться под защитой данного государства если это потребуется
спасибо за вопрос
да действительно у нас действует институт э закон о защите свидетелей в случае угрозы его жизни здоровья или его членам семьи
аналогичный закон действует в бразилии
но в то же время через наши уполномоченные органы или по отдельным договоренностям мы можем прописать или
порекомендовать попросить э запрашиваемую сторону чтобы нашему свидетелю оказали именно э защиту его эээ личности в той стране
то есть здесь уже как я уже говорил предварительно прежде чем если какой то есть э те которые нормы которые может повлечь нарушения прав наших граждан мы это все заранее обговорили
остальное в случае необходимости дополнительно через наши дипломатические эээ ведомства можем отрегулировать этот вопрос
понятно спасибо
сөз депутат жамалов аманжан мәкәрімұлына беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
уважаемый марат муратович
мой вопрос касается возвращения активов точнее пункта один э статьи э пункта один э статьи шестнадцать договора
значит например в казахстане вынесен приговор в отношении активов которые находятся в бразилии
такие активы могут быть возвращены для цели конфискации в соответствии с законодательством бразилии
допустим к таким активам относится недвижимое имущество находящееся на территории бразилии
его необходимо будет продать же для возмещения ущерба
скажите пожалуйста как и кем в таком случае будут организовываться торги
и еще один вопрос
чтобы имущество не продали по заниженной э цене э может ли представитель казахстана участвовать э в процедуре реализации и на каких условиях
спасибо за вопрос
да действительно если
уголовным в ходе уголовного процесса будет доказано что там имеются активы которые подлежат конфискации в доход нашего государства оно должно быть но там есть и приоритетная очередность
если есть там добросовестные или другие их э значит интересы э учитываются в первую очередь э потом э значит э доли других государств
если незначительные активы мы не ставим вопрос
в случае да эээ уполномоченный орган мы можем обратиться э к министерству юстиции бразилии чтобы наш представитель присутствовал при этих торгах
если видит что намеренно искажается сумма или по заниженной стоимости э продается этот объект он может внести ходатайство э в частности в э министерство юстиции которое должно отреагировать и сообщить запрашиваемой стороне о принятых мерах
а кем организовываются торги с бразильской стороны
э у нас уполномочен судебный исполнитель у нас проводит у них тоже есть соответствующий орган но надзор аналогичный да контроль да контроль за генеральной прокуратурой бразилии министерство юстиции у них
а вот по представителю ержан по э представителю казахстана это ваш дипломатический корпус наши представители дипломатического посольства да
да конечно это консул казахстана в исключительных случаях может посол сам присутствовать при
они участвуют да да мхм
представлять интересы или можем делегировать если есть э большие интересы э особого представителя отсюда можем делегировать и по согласованию двух сторон он будет принимать участие
аналогичную норму надо наверно э вводить во все наши такие договора с другими странами
в случае если идет конфискация чтобы интересы казахстана были в первую очередь рассмотрены при реализации такой недвижимости либо других активов находящихся зарубежом
құрметті депутаттар сонымен сұрақтарымыз аяқталды
марат мұратұлы рахмет сізге орныңызға отырыңыз
енді құрметті әріптестер қосымша баяндама жасау үшін сөз заңнама және сот құқықтық реформа комитетінің мүшесі депутат микаелян наринэ гамлетовнаға беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
қарсы күрестегі халықаралық ынтымақтастықтың маңызды бағыттарының бірі өзара құқықтық көмек болып табылады
қазақстан республикасы мен бразилия федеративтік республикасы арасындағы қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек туралы екі жақты шартқа екі мың он сегізінші жылғы жиырмасыншы маусымда астанада қол қойылды
шартты жасасу қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек көрсету саласындағы мемлекетаралық ынтымақтастық арқылы қазақстан мен бразилия арасындағы қатынастарды дамытуға және тереңдетуге бағытталған
бұл оның ішінде халықаралық ұйымдасқан қарсы күресте екі мемлекеттің күш жігерін біріктіру үшін өте маңызды болып табылады
шарт қазақстан екі мың он бесінші жылы қабылдаған қылмыстық істер бойынша өзара көмек туралы америкааралық конвенцияны толықтырады
және өзара құқықтық көмек саласындағы тиімді екі жақты ынтымақтастық үшін қажетті халықаралық базаны құрады
өйткені бразилия федеративтік республикасы осы америкааралық конвенцияның құрамына кіреді
шартты ратификациялау екі мемлекеттің құзыретті органдарына сұрау салушы тараптардың өтініштерін орындау арқылы қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек көрсету мәселелерін шешуге мүмкіндік береді
сонымен қатар шартты ратификациялау қажеттілігі әртүрлі мақсаттармен латын елдерінде болатын қазақстандық азаматтар сондай ақ қазақстан аумағына келетін латын елдерінің азаматтары санының ұлғаю фактісімен расталады
екі мың он алтыншы жылы қазақстан мен бразилия арасындағы визасыз режим туралы келісімге қол қойылғаннан кейін бразилиядан келетін адамдардың саны
соңғы үш жылда екі есе артып жылына орташа есеппен бір мың төрт жүз елу адамды құрады
бразилиядағы азаматтарымыз да бразилия тарапынан келушілер де әртүрлі құқық бұзушылықтар жасағаны үшін қылмыстық жауаптылыққа тартылуы мүмкін
бұл жағдай шартты ратификациялау қажет екендігін дәлелдеп отыр
осы шарттың нормалары қазақстан республикасының конституциясына қолданыстағы заңдарына халықаралық құқықтың жалпыға бірдей танылған қағидаттары мен нормаларына сәйкес келеді
заң жобасы жұмыс тобы мен бас комитеттің отырыстарында жан жақты қаралды
қазақстан республикасы парламенті мәжілісінің барлық комитеттері мен заңнама бөлімі жоба бойынша оң қорытындыларын берді
заң жобасын мақұлдап оны парламент сенатының қарауына жіберуді ұсынамыз
қолдауыңызды сұраймын назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет
наринэ гамлетовна рахмет сізге
құрметті депутаттар енді заң жобасын талқылауға көшеміз
сөз депутат олейник василий ивановичке беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич уважаемые коллеги

в этих словиях особое значение приобретает помощь основанная на взаимовыгодном сотрудничестве между государствами
как отмечалось докладчиками бразилия стала очередным тридцатым государством с которым казахстаном заключен договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам
постоянно растет число граждан бразилии приезжающих в казахстан и наших граждан посещающих эту страну около полутора тысяч ежегодно
в настоящее время двое наших гражданок осуждены в бразилии за незаконный оборот наркотиков
данный международный документ создает необходимую правовую базу для эффективного сотрудничества правоохранительных органов обеих стран в противодействии преступности и защите основополагающих прав граждан
стороны признавая особое значение борьбы с опасными видами преступности включая коррупцию отмывание денег наркотрафик торговлю людьми
противодействие экстремизму и терроризму другими преступлениями оказывают взаимную помощь для целей связанных с расследованием уголовных дел или уголовным преследованием
в договоре подробно изложен организационно правовой механизм реализации правовой помощи по уголовным делам регламентированы гарантии неприкосновенности лиц добровольный обмен информацией
временная передача лиц находящихся под стражей оказание помощи в процедурах конфискации и обыска возврат активов и присвоенных государственных средств установление банковских счетов и так далее
данный договор не содержит норм которые ограничивали бы суверенные права республики казахстан

в заключение хотел бы отметить что успешное взаимодействие в правовой сфере между нашими странами будет способствовать международному доверию в правовой системе казахстана
с учетом изложенного уважаемые коллеги прошу поддержать данный законопроект и проголосовать за него
благодарю за внимание
рахмет василий иванович
і басқа талқылауға жазылған депутаттар жоқ
сонымен құрметті әріптестер талқылау барысында бір ғана ұсыныс түсті ол осы заң жобасын тұтастай мақұлдау жөнінде
қарсылықтарыңыз жоқ болса онда осы ұсынысты дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер

енді осы мәселе бойынша қаулының жобасы бар сіздерде сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
қатысып отырған жүз үш депутат жақтағандар жүз екі қалыс қалған бір депутат қаулы қабылданды
рахмет осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға сау болыңыздар
құрметті әріптестер
сонымен бүгінгі күн тәртібі мәселелерін бәрін қарап болдық енді депутаттық сауалдарды жариялауға көшеміз
сөз депутат баймаханова галина александровнаға беріледі
благодарю уважаемый нурлан зайроллаевич
уважаемые коллеги
наш депутатский запрос фракции народые коммунисты адресован премьер министру республики казахстан мамину
уважаемый аскар узакбаевич

конечно все эти годы был уполномоченный орган по изучению недр в виде комитета геологии
однако по своей административной принадлежности за это время где он только не побывал
и результат не заставил себя долго ждать
геологическая отрасль как совокупность государственных органов управления производственных научных организаций различных форм собственности осуществляющая свою деятельность в едином правовом поле практически исчезла
поэтому министерству предстоит по сути воссоздать гармонично действующую целостную геологическую отрасль способную выдавать результат в виде геологических карт разрезов и моделей участков недр не только перспективных на поиски обнаружения
новых месторождений полезных ископаемых востребованных мировым рынком минерального сырья и собственной экономикой но и крайне необходимых для развития инфраструктуры страны
тем более что в плане соответствия геологической информации современным требованиям казахстан существенно отстал от мирового геологического сообщества занимая по этому показателю лишь сто шестнадцатое место из ста двадцати двух юрисдикций
поэтому немудрено что у нас падают дома и постоянно строятся в кавычках дороги
без знания природных закономерностей размещения минерального вещества в недрах в век природных и техногенных катастроф невозможно осуществлять не только качественное планирование инфраструктуры но и просто опасно жить
вся эта информация должна быть сконцентрирована и отражена в государственном фонде недр которые по логике вещей должно формировать отраслевое министерство созданное для этих целей
то есть министерство экологии геологии и природных ресурсов
однако ограниченность компетенции большинства современного чиновничества и приоритет своих интересов над государственными не позволяет им понять что рационально управлять государственным фондом недр
как того требуют законы республики казахстан можно только используя профессиональные геологические знания умения и опыт а не поверхностные навыки кабинетного менеджмента
в связи с вышеизложенным просим вас рассмотреть вопрос передачи программы управления государственным фондом недр которая должна постоянно пополняться и обновляться комплексной актуальной эколого геологической информацией о ресурсах и динамике недр
специалистами геологической отрасли на системной основе в структуру министерства экологии геологии и природных ресурсов из министерства индустрии
и инфраструктурного развития республики казахстан которое должно сосредоточиться на инициативе прозрачности горнодобывающей отрасли и технологически обеспечить глубокую переработку минерального сырья
просим дать письменный ответ в установленный законом срок
благодарю за внимание депутаты фракции народные коммунисты
спасибо сөз і депутат қазбекова меруерт қажықызына беріледі рахмет
наш депутатский запрос адресован председателю агентства республики казахстан по регулированию развитию финансового рынка абылкасымовой э мадине ерасыловне
в ходе встреч в регионах в партию ак жол обратились предприниматели работающие в небольших городах и райцентрах в сфере обмена валюты
по их данным четвертого апреля девятнадцатого года национальным банком были приняты поправки и правила организации обменных э операций с наличной иностранной валютой в республике казахстан которые предусматривают новые требования к работе обменных пунктов
в частности поправками повышается минимальный размер уставного капитала обменных пунктов
сто миллионов тенге для каждого обменного пункта в нур султане городах республиканского значения прежде было тридцать миллионов
в административных центрах областей и городах областного значения в прежних правилах было двадцать миллионов
пятьдесят миллионов для каждого обменного пункта с иным местом нахождения в прежних правилах десять миллионов
в правила также включены несколько дополнительных пунктов которые определяют режим работы и лимит средств необходимых для работы обменника
для деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченные организации ежедневно обеспечивают наличие на своих банковских счетах в кассах обменного пункта денег в тенге и иностранной валюте
а также аффинированного золота в слитках при наличии в размере не менее сто процентного минимального размера уставного капитала говорится в пункте тридцать три э правил
почему именно сто миллионов
откуда взялась такая огромная сумма
причем не у владельца бизнеса а непосредственно в самом обменном пункте
национальный банк объясняет увеличение размера уставного капитала наличие средств в кассе укрупнением бизнеса и недопущения отказов клиентам по причине небольшого объема наличности в кассе
вдруг кто то придет в обменник и захочет купить триста тысяч долларов так что ли
неужели непонятно что такое требование не только выводит из оборота огромные для малого и среднего бизнеса средства но и ставит под угрозу и сам бизнес и жизнь его сотрудников
ведь тем самым провоцируется рост э нападений на обменные пункты у охранников которых зачастую нет даже травматического оружия и при этом любой
будет иметь в виду что в каждом обменном пункте в любом небольшом городе или райцентре всегда должно быть минимум пятьдесят миллионов тенге
многие ли потенциальные преступники устоят перед таким искушением особенно если учесть что сегодня калечат и убивают не за пятьдесят миллионов а даже за пять тысяч тенге
кроме того регулятором были приняты поправки правила в частности изменения режима работы обменных пунктов и фиксации личных данных клиентов
сокращение времени работы обменных пунктов создаст определенные трудности для рынка потому что в вечернее время осуществляется достаточно большое количество операций
не у всех казахстанцев есть возможность обменять валюту в рабочее время
многие работающие граждане делают покупки и при необходимости меняют валюту после работы то есть с восемнадцати девятнадцати ноль ноль
и как правило это не сотни тысяч долларов а сто двести долларов отложенные до зарплаты
что касается требования национального банка фиксации личных данных клиента считаем что данная норма нарушает требования закона республики казахстан о персональных данных и их защите
тем более данным законом регламентировано что особенности сбора обработки и защиты персональных данных могут регулироваться только законами и актами президента республики казахстан но ни в коем случае не приказами председателями национального банка
считаем что указанные требования направлены против малых предпринимателей в интересах их более крупных конкурентов и банков
малый бизнес не может нанять охранное агентство и приставить к каждому кассиру телохранителя
между тем малый бизнес в данной сфере не только обеспечивает рабочие места но и предоставляет услуги на более гибких условиях и с более выгодными курсами для клиентов чем те же банки
именно искусственное выдавливание приведет к образованию серого рынка валют например в вечернее ночное время и как формированию двойного курса так и эээ сказать официально и рыночному как это было до последнего времени в узбекистане
почему опыт соседей ничему не учит наших чиновников
неужели нужно все ошибки повторять самим
в связи с образованным возглавляемым вами агентством просим вернуться к рассмотрению данного вопроса с участием представителей не только банков но и малого и среднего бизнеса в данной сфере
с уважением депутаты фракции ак жол рахмет
рахмет сөз депутат әбсәтіров кеңес гарапұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаевич
запрос фракции ак жол адресован премьер министру республики казахстан
главной целью программы цифровой казахстан является улучшение качества жизни населения выражающееся в модернизации госуслуг населению и бизнесу
и надо отметить что многое уже достигнуто на пути к этой цели
внедрение электронного документооборота в сфере бизнеса получение различных справок и регистрация приобретение билетов электронные платежи и многое другое
вместе с тем как следует из поступающих в партию ак жол обращений с мест в отдельных случаях внедрение электронных услуг напротив сопровождается созданием препятствий и проблем особенно для жителей сельской местности
к примеру открытие специализированных центров обслуживания населения для оказания услуг
так называемых спец цонов в регионах позволило сократить время оказания этих услуг в среднем до двух часов
теперь из за ликвидации с первого июля э июля прошлого года регистрационно экзаменационных подразделений мвд и передаче функций по проведению экзаменов на получение водительского удостоверения этим центрам
жители сел райцентров городов районного значения вынуждены затрачивать гораздо больше времени и средств для получения этой услуги выезжая порой за двести шестьсот километров в областные центры
это происходит даже при наличии в районе автодрома соответствующего установленным нормативным требованиям позволяющим протестировать по основным элементам испытательных упражнений
и транспортных средств соответствующих требованиям правил дорожного движения
такие автодромы принадлежащие частным предпринимателям тоже имеются но их услуги настойчиво отвергаются госорганами
чтобы чтобы сдать экзамен по практическому вождению на автоматизированном автодроме граждане по всей области вынуждены ехать за сотни километров
терять рабочий день или несколько даже дней в очереди и выслушивать предложения всякого рода мошенников типа помогаек так называемых
при этом надо подчеркнуть что правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений утвержденные приказом мвд от второго декабря четырнадцатого года допускают возможность сдачи практического экзамена
на неавтоматизированных автодромах и на транспортных средствах необорудованных специализированными устройствами автоматического считывания результатов вождения
но как указывает министерство цифрового как указывает мнистерство цифрового развития инноваций аэрокосмической промышленности в ответе на на наше обращение
само же мвд не хочет исполнять им же принятый нормативный акт со ссылкой на возможные коррупционные риски
между тем при скоплении людей приезжающих со всех районов области и создающих
создаваемых очередях в областных спец цонах соблазн ускорить процедуру и условия для коррупции появляются гораздо больше

то есть госорганы в очередной раз выступают недобросовестными конкурентами частному бизнесу и выдавливают его из рынка
между тем в той же россии уже в текущем году намерены вернуться к практике приема экзаменов по управлению транспортными средствами в условиях дорожного движения
что гораздо эффективнее с точки зрения практического применения навыков вождения в реальном алгоритме
с учетом изложенного фракция ак жол просит первое принять меры по организации в районных отделениях центров обслуживания населения правительства для граждан
мест для сдачи теоретического экзамена на знание на знание правил дорожного движения

третье рассмотреть возможность перевода сдачи практического экзамена по управлению автотранспортным средством в условиях дорожного движения
и четвертое в случаях запланированного автоматизированных автодромов предоставить существующим в данном регионе частным автодромам принадлежащим частным лицам возможность дооснащения их объектов необходимым оборудованием в рамках
государственного частного партнерства
спасибо за внимание
спасибо ы сөз депутат магеррамов магеррам мамедовичке беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
депутатский запрос министру юстиции бекетаеву
данным запросом мы депутаты коммунисты хотим обратить внимание на проблемные вопросы требующие своего решения для судебно экспертной деятельности
низкая заработная плата отсутствие какого либо социального пакета делают данную работу непривлекательной для молодых специалистов и являются причиной оттока кадров из этой службы
просим рассмотреть вопрос повышения заработной платы сотрудникам органов судебно экспертной службы включая санитарный и технический персонал
считаем необходимым рассмотреть вопрос введения доплаты за работу с трупными материалами токсичными веществами с лицами зараженными вич за психо эмоциональную нагрузку
обращаем внимание на условия труда сотрудников это старые здания дефицит рабочих площадей техническое оборудование по большей части старого образца и изношенное
серьезного подхода требует вопрос подготовки кадров для органов судебно экспертной службы
следует пересмотреть консервативное ведение документации снизить нагрузку с отчетными документами
необходимо скорейшее внедрение цифровизации службы путем внедрения е экспертизы с единым сервером хранения информации
ответ просим дать письменно
с уважением депутаты фракции народные коммунисты
спасибо сөз і депутат нитинская екатерина сергеевнаға беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
мы обращаемся к председателю агентства республики казахстан по противодействию коррупции господину э шпекбаеву и акиму города нур султан господину кульгинову
в депутатскую фракцию дпк ак жол обратились жители микрорайона уркер и поселок кирпичный города нур султан по вопросу правового беспредела действия товарищества бизнес тайм астана в отношении их собственности длящегося уже более двенадцати лет
в две тысячи седьмом году акиматом города астаны было принято решение переселения сорока двух семей из поселка кирпичный в микрорайон уркер
данные работы по поручению акимата проводились то бизнес тайм астана
в письме товарищества направленном переселяемым семьям указывалось что все расходы по приобретению земельных участков и компенсации за сносимое жилье будут полностью обеспечены данной компанией
акиматом для выполнения э данных обещаний товариществу были выделены соответствующие земельные участки в микрорайоне уркер
однако вместо готового жилья жители получили недостроенные сооружения
сами дома коммуникации крыши отопление линии электропередач люди были вынуждены достраивать за счет взятых кредитов
кроме того в две тысячи восемнадцатом году то даже вручило жителям домов уведомления по уплате налогов за недвижимое имущество
которое официально за ними не зарегистрировано и предложило оплатить кадастровую стоимость земли которая им не передана
основная часть участков была продана этой компанией сторонним лицам
каждый новый покупатель заплатил товариществу от шести до пятнадцати тысяч долларов сша но им не были переданы никакие подтверждающие документы
в настоящее время в микрорайоне проживают двести семей
и до сегодняшнего дня товариществом не обеспечено оформление их законных прав собственности на на дома и землю
в результате жители поселка уркер находятся в абсолютно бесправном положении поскольку в результате отсутствия правоустанавливающих документов они на законных основаниях не могут прикрепиться к поликлинике вызвать скорую помощь получить социальное пособие
между тем товарищество должно было м не только построить полноценные дома и официально передать их в собственность вместе с участками переселенным жителям но и в самом поселке кирпичный
провести на выделенной территории обследование изыскательские работы проектирование и строительство азс сто автомойки складского помещения гостиницы кафе магазина осуществить благоустройство территории
соответствующие постановления акимата принимались в две тысячи седьмом двенадцатом четырнадцатом пятнадцатом шестнадцатом и восемнадцатом годах
за двенадцать лет ничего этой компанией не было сделано
был возведен только каркас строения неизвестного назначения который стоит в таком виде уже несколько лет и начинает разрушаться
вместо этого руководство компании поскольку на переданной территории имелся жилой поселок с недвижимым имуществом принадлежащим на праве личной собственности постоянно проживающим там жителям
стала предлагать им переехать в поселок уркер но уже за счет собственных средств без каких либо компенсаций угрожая сносом их домов
после их отказа от переезда товарищество возвело между домами и общегородским сливом насыпь в результате чего дома стали подвергаться затоплению в весенне осенний период паводковыми и грунтовыми водами приходить в негодность а стены покрываться плесенью

управления строительства и жилищной политики энергетического комплекса и коммунального хозяйства градостроительства и земельных отношений с участием членов инициативной группы жителей микрорайона уркер и поселка кирпичный
департаменту агентства республики казахстан по противодействию коррупции по городу нур султан провести внешний анализ коррупционных рисков в части передачи э во временное пользование товариществу бизнес тайм астана земельных участков в поселке кирпичный
просим взять под особый контроль исполнение настоящего запроса и сообщить о проделанной работе в установленные законом сроки
спасибо сөз депутат имашева снежанна валерьевнаға беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
наш депутатский запрос адресован министру труда и социальной защиты населения
уважаемый биржан бидайбекович
так повелось что про участников великой отечественной войны мы вспоминаем лишь к празднику девятого мая
как только отгремят салюты умолкнут телеканалы и газеты повествовавшие о о подвигах фронтовиков ветеранов все оставляют в покое до следующего празднования дня победы
как ни печально но свидетелей тех событий с каждым годом все меньше и меньше
на сегодняшний день в казахстане проживает около одной тысячи участников великой отечественной войны
увы не за всеми ветеранами идет полноценный уход со стороны близких родственников или со стороны социальных работников
по данным министерства труда и социальной защиты из тысячи шестнадцати участников великой отечественной войны сто пятьдесят восемь участников получают специальные социальные услуги в условиях ухода на дому
из трехсот шестидесяти трех инвалидов вов тридцать девять инвалидов получают специальные социальные услуги в условиях ухода на дому
из почти ста девятнадцати тысяч лиц работавших в тылу в годы вов семь тысяч семьсот пятьдесят лиц получают услуги по уходу на дому
общее количество социальных работников оказывающих специальные услуги лицам пожилого возраста на сегодняшний день три тысячи четыреста шесть что в разы меньше чем лиц заслуживающих уход
процедуру закрепления социального работника
регулируют соответствующим стандартом государственной услуги установленной постановлением правительства и определяют порядок потребности лица в мерах социальной поддержки
для оформления документов на оказание специальных социальных услуг на дому необходимо предоставить в цон или в местные исполнительные органы заявление с приложением документов а именно
копию э документа удостоверяющего личность медицинскую карту и копию подтверждающую статус участника или инвалида вов
на первый взгляд процесс несложный но следует учесть что самому младшему участнику войны больше восьмидесяти лет и для того чтобы предоставить такой документ как медицинская карта
престарелому человеку необходимо пройти осмотр у восьми врачей специалистов таких как хирург невропатолог психиатр окулист
отоларинголог дерматовенеролог терапевт и еще сдать лабораторные анализы
для многих ветеранов такой медосмотр просто барьер при получении услуги
в силу возраста и болезни некоторым просто сложно выйти из дома
на это в свое время обращали внимание и журналисты
к примеру в одном из средств массовой информации была опубликована статья тяжело за хлебом ходить
статья повествует о жизни тружеников тыла веры боровик и леонида боровик которым по девяносто лет
ранее вера боровик просила помощи у акимата закрепления социального работника однако для определения социального работника вере боровик необходимо было обойти восемь врачей
что затруднительно по причине преклонного возраста и наличия заболеваний и в конечном итоге желание получать помощь социального работника осталось лишь в мечтах
уважаемый биржан бидайбекович
настоящим депутатским запросом просим вас пересмотреть условия получения услуги ухода на дому и предоставить возможность получать эти услуги безусловно
всем лицам преклонного возраста в первую очередь участникам великой отечественной войны и труженикам тыла в годы вов
внести изменения в соответствующее постановление правительства и исключить необходимость предоставления медицинской карты престарелым лицам из категории участники вов и труженики тыла в годы вов
ответ прошу просим направить в письменном виде в соответствии с конституционным законом республики казахстан о парламенте и статусе его депутатов
с уважением депутаты фракции нур отан имашева нуркина
спасибо сөз депутат нұрымов шаймардан ұсайыновичке беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
біздің депутаттық сауалымыз қазақстан республикасы премьер министрінің бірінші орынбасары қаржы министрі смайыловқа
құрметті әлихан асханұлы
адамзат өркениетін даумы адамдар арасындағы қарым қатынастың нығаюы мен күшеюі арқасында жалғасын табуда
осы орайда хат хабар алмасудың маңызы өте зор
ал пошта қызметі еліміздегі қоғамдық қатынастарды іске асыруға үлкен үлесін қосып келеді
хат алмасудан бөлек газет журналдарды жергілікті тұрғындарға тарату бүгінгі пошта қызметінің басты міндеті екені бәрімізге белгілі
әсіресе ауылдық елді мекендерде пошта бөлімдері тұрғындар үшін басты рөл атқарып отыр
ел әлеуметтік және тағы да басқа төлемдерге пошта қызметі арқылы қол жеткізіп жатқаны бұл қызмет түрінің халық үшін маңызы зор екендігін көрсетеді
қазпошта акционерлік қоғамы қызмет көрсетудің көптеген түрлерін жүзеге асыруда
қаржылық операциялар тауарлар тасымалы төлемдер банктік қызметтің кейбір түрлері және тағы да басқа қызмет көрсетулерді жүзеге асыратын бұл ұйым табыстан әрине кем де емес
міне осылай бола тұра поштальондардың жалақысы өте төмен деңгейде қалып қойғаны ақылға сыймайды
атап өтсек осы жылдың қаңтар айында парламент мәжілісінің депутаттарының өңірлерге іссапары аясында алматы облысында елмен кездесуде елді мекендер тұрғындары поштальондардың жеткізуімен хат немесе
газет журналдар екі аптадай кешігіп жететінін айтып жатты
ауылдық мекендерде интернеттің жоқтығы немесе жылдамдығы төмен болуы салдарынан тұрғындар үшін баспа өнімдерінің маңызды бұқаралық ақпарат құралы болып табылатыны анық
бұл жерде негізгі мәселелердің бірі поштальондардың жалақысының төмендігі болып отыр
тұрғындардың айтуынша он екі мың мен жиырма бес мың теңгені құрайтын жалақы қолданыстағы заңамада бекітілген жалықының ең төменгі көрсеткіші қырық екі мың бес жүз теңге көлеміне сай келмейді
атап өтсек поштальондардың жалақысы алматы облысынікі еңбекшіқазақ ауданында он бес мың мен жиырма сегіз мың теңге аралығында құрайды
панфилов ауданында он сегіз мың мен жиырма мың теңгенің арасында ал ұйғыр ауданында он екі мың мен он бес мың теңгенің арасында құрайды
оның үстіне қазіргі кезде поштальондар ешқандай көлікпен қамтамасыз етілмейді
жоғарыда аталғандардың негізінде қазпошта қандай заңнаманың негізінде пошташыларға жоғарыда келтірген жалақы көлемін тағайындаған
сондай ақ мұндай жұмыскерлердің жалақысын ұлғайту үшін қандай шаралар қарастырылып жатыр деген сұрақ туындайды
бұл мәселені бұрынырақ басқа да депутаттар көтерген болатын бірақ оң нәтиже берген жоқ және жағдай өзгергені байқалмайды
аталған депутаттық сауалға заңнамада і көзделген мерзімде жазбаша жауап жолдауыңызды сұраймыз
мәжілістің қазақстан халқы ассамблеясының сайланған депутаттары рахмет
рахмет сөз депутат омарбекова жанат әнуарбекқызына беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
наш депутатский запрос адресован премьер министру республики казахстан мамину
выезды в регионы и встреча с получателями специальных социальных услуг показали необходимость модернизации социальной работы
в настоящее время в системе социальной защиты населения трудится более двенадцати тысяч социальных работников в сфере здравоохранения три тысячи восемьсот пятьдесят
а также специалисты выполняющие функции социальной работы в сфере образования более четырех тысяч человек по линии мвд три тысячи сто двадцать четыре
однако не все специалисты являются профессиональными социальными работниками
из них лишь пять и восемь процентов э квалифицированные специалисты а тридцать и четыре процента и вовсе без диплома социального работника
подготовка специалистов по направлению социальной работы на основе государственного образовательного заказа осуществляется в пятнадцати крупных университетах и шестнадцати колледжах страны
при этом потребность в новых рабочих местах в сфере социальной работы на две тысячи двадцать шестой год составит около двадцати тысяч профессионально подготовленных специалистов
это с учетом максимальной нагрузки на одного социального работника который может сопровождать от сорока до

государственный образовательный заказ на подготовку специалистов по социальной работе в вузе в две тысячи шестнадцатом году составил шестьдесят грантов
в две тысячи семнадцатом году сто двадцать два гранта в две тысячи восемнадцатом году триста грантов а в две тысячи девятнадцатом году ни одного
кроме того низкий уровень оплаты труда и слабая система стимулирования приводит к понижению статуса социального работника и как следствие к частой сменяемости кадров
отсутствие профессиональных стандартов и пока еще низкий престиж профессии не способствует повышению эффективности работы социальных служб при том что получатели
специальных социальных услуг воспринимают социальных работников как помощников которые делают уборку по дому ходят в магазины измеряют давление и заполняют бумаги и так далее
все эти вопросы неоднократно выносились на обсуждение депутатов в том числе и на заседаниях социального совета при фракции партии нур отан в мажилисе
по итогам которых в адрес правительства и других уполномоченных государственных органов направлены соответствующие рекомендации
в связи с этим считаем необходимым предпринять следующие меры
принять и утвердить совместным приказом отраслевых министерств квалификационные требования к социальным работникам в сфере образования здравоохранения социальной защиты и внутренних дел
ввести систему сертификации специалистов на базе профессиональных ассоциаций и организаций для этического допуска к проф и проф пригодности к оказанию социальных услуг семьям и детям попавшим в сложную жизненную ситуацию
переименовать профессию социальный работник по уходу на ассистента социального работника
обеспечить выделение грантов по специальности социальная работа в разрезе колледж вуз
внести изменения в классификатор специальностей высшего и послевузовского образования э о выводе специальности социальной работы из направления подготовки социальное обеспечение и здравоохранения в отдельное направление или в направление социальной науки
ответ на депутатский запрос просим предоставить в установленные законодательством сроки
с уважением депутаты члены фракции партии нур отан омарбекова аронова нуркина утемисов олейник спасибо
рахмет құрметті әріптестер сонымен депутаттық сауалдар аяқталды
басқа сұрақтарыңыз жоқ болса онда мәжілістің жалпы отырысын жабық деп жариялаймын рахмет сау болыңыздар